أقدم هواياتي هي التصوير واكتشفت ده لما سافرت للقاهرة وبدأت أتعرض لأماكن فيها مناظر طبيعية حلوة بدأت إن أنا أخد بالي منها وعيني تشوفها وبدأت إن أنا اصورها وكنت بظبط ده من خلال إضاءة الكاميرا وإن أنا بصور أماكن اضاءتها كويسة واتعلمت طرق ج- جديدة وتقنيات جديدة للتصوير.